Yala hamaka ke-moyir ma winde dumine, me fir kume shwalal me fir na'ei shenwamo a dau, ma nue tama'a. Me wun dune ma fue ma ha warthe me fue bwalyamu zidegede hana tuwum be yalakakibe ke habah felawa ka kwaba ka duwe ka jah yalakamna kumelamu a shwala en tamala zedigede ma hama dume me fue kwashwamu hana tuwum be yim ba'a enbe zir shibathathe hamunan yalakamna me nuwan tama. zidigede ma <In> hama dume me fue be zirzirama, jimbe han tumajimnene ko be ziramwa yinathebele ko be ziramwa foe bwabora me duweh me ja me nuwan tama, be ziramwa yima thilebe me thibe ma nuwan tama, ban zira muwa na'ei a gwushewamuna yalakamna me ha geleme <In> hagon hoeka muna kamda fulega bekem be yalakamna be negem na'ei shenwamu a yalna.

Nye zukoe a shwauya nam sae zwewo me danga na ke han munaba bikem be nyi zi yauya na noe tuma zwiwe, na nae tuma yautha <noise> hana za due ya'ei honka hayi motiranida, hoeka haga na manyirege fele bide najeme yauthe, nana tuwana'a nam tuwana'a ei ma dangana yiryibe yiryib hana toe na kam hoeka-hoeka hana toe bibene ne gubaga fuege, na luwa na'amna, luwaye na ze yauthanye ana wunde negub ne yue halgaya a shwauya, nye zukue na ha shwauyade na ze halgammaye me due de zede kanan munama, munaba bikimbe yalaka ne firna nijar tama halau bine kumelaye haaga hoeiga. yir e a yirwa thele a a'ei a dure hoekaye kutheba? hagan hoekanyige hagana bwab kaubawaye nare ei a fa duwenege. nyi yina ne handigene, na fir na'ei na duwenede, shenhanye be tarama hagan <noise> shi momdirtha nyinethe na fariga.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

Mi foe na'ei na duwo tama de tawama, sheha nye nab tara hagen hoeka nyige. nya fural ne fa na fa na fa - a halauwawe shehamnye ba ji be darna, ne fage shina'ei na mokere ei a datirge twa hagen hamaganega bikem be ne toe thani toe birede zidigede na toe kule na tuwage na'ei a datir twa a bona yirnege yina ei nyi hara endike a shehahayi a nyi shoena, hagenne-na hoede yalakebi en yanyerege, hagana hoede na ji nyenamomahae munana na ha-a hoekanyinega. hoeka hana morode na baye ne thir-ne bane barbaka nyi a tuwo yauede thawama ne tuwa ge shina ei a yura na-mora hoeka dinke na kure susume ne zwihebe ne yauthaba nyena na'ei na zae nyi shoena.